चाइना के पाक शैली के बात कुछ ये प्रकार है। पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। चाइना दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। एकर क्षेत्रफल लगभग छियानवे लाख वर्ग किलोमीटर है। यह कुल भूमि क्षेत्र के हिसाब से विश्व का तृतीय सबसे बड़ा देश है। देश में बाइस प्रान्त पाँच स्वायत्त क्षेत्र चार नगर पालिकाएँ। और दो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र अन्तर्गत हैं। चाइना में रेशमी कपड़े बहुत मशहूर है। चाइना बहुत सारा देश में शासन करीन है।